The best advice I have ever received is to be respectful. When you respect people lot of things will come for you. When you disrespectful, the opportunity to come yor way is very very hard, so me what I like is to respect people. It is the best advice dah I received from my pa, my son, this world here when you disrespect older people they will make yor life short. How they will make it short, becor their hands in plenty things. They in bad bad society, like the mannolmen, they can kill women for common, they can kill man for common, they geh another call vudehbahnaah, dah one when you want woman, she disrespect you, you jeh pick it small, you rob it in her slipper right to ley door she put her foot inside she will menstruate throughout her life, she will be looking for you she will geh dry inside it, say who did ley thing here? She nah know, then you come around, you say ma you getting dry oh, what happened to you? You say <hesitation> my friend I nah feeling well oh, you say what happen, she will be scare to tell you then one or two times you still be coming around, you ask say what happen say oh my hand up all ley time oh, my hand up I receiving, then you say ahn okay, let me try my <hesitation> ownlor medicine. You try it aay work, then she will respect you, she will comeback and love to you. So respect is what- one of the best advice I received and I received it from my father.